Paquí semus probis, ija mía, assinque bebemus augua del grifu que sali abondu más barata i, de contau, mas faci que dil a mercá-la i alogu tenel de cargal con ella que yo no lo comprendu. I hueraparti no gastamus prásticu que ara essu quea mu ecológicu. I tapocu no ai mieu de que estea mala porque ogañu tó essu está controlau. Enque entiendu que aiga genti que por cosa méica tenga de bebel augua abotellá pa quital-si de pobremas de rañón o cosa assina. Güenu, i alogu están los que la bebin con gas que devi de sel cosa moerna. No sé, chacha, essu te cuentu!